Raha ampisafidenina zao za an de sakafo hariva nenahy tiako dinganina, satria misy fotoana ohatra hoe reraka avy mivoaka akany iny na reraka avy miasa na karanzany an, de sisy tia hihinana zany anô, fa tonga de hoe hoandry zany e, de nenahy zany an sakafo hariva no tegna mety aminahy raha ohatra hoe dinganina.